د ساده سلاد ساس جوړول ډېر آسانه کار دی. یوه کوچنی کاسه واخله، پکې دوه کاچوغې زیتون تېل واچوه. یوه کاچوغه سرکه یا لیمو هم ور اضافه کړه. یوه کاچوغه مستې هم ښه خوند ورکوي. یو څه مالګه او مرچ هم ور واچوه. که دې خوښېږي، یو څه شات یا هوږه هم ور اضافه کړه. ټول ښه سره ګډ کړه او سلاد ته یې واچوه.